Belgiä om <hesitation> peris häste tuntu uma ollõ poolõst. Et sääl om pall'o häste häid <hesitation> ollõtegijit ja naaq ommaq esiki mitmõq rahvusvahelidsõlt tuntuq.